Kití ja tu jataii inira, jstu jataina kuñavara ve’e jaa tu ñuva ja tu jataina kuñuvara kuu este kuu tiñi yua tiñi chaa xáá kati ti jaati jaati nu staayo, jaati, vasa tinanayo, vasa ntikiyo, vasa vasa tinanakua, vass stayo, staa tila, vasa naun kunkuaa kiití kayeti kaa jiiti xuutí, kaa jite, kaa tetetí sikp tska ntatiunyo kaateteti, chaa xaa kaa kitiun yua kua tu jata’a kuetíina este kiti cha’a kuti te vasa tikachiyo ioo ntoo, vasa in to’o joa jitakaaa va’a vasa inn sa’ama kuu, ja, janite ja’anti te kaa teleti siki te tuu kaa, tuu jaa kuiti cico chii ñi’ii xáá jaa xikoti, xiko xexeti yua te tuu tu ja’a kuiti chii vasa naakacha voaiyo jii nama jii ntucho, jii koo tuu ku xoo kuíti xikoti kaa kítíun kiutí yau ve’eyo, kiuiti te saa chaati nuniyo, yeeti nuniyo, yeti taiyo yeeti este noun inti va’a yoyo ve’eyo ini ve’eyo te kiuti, te yeeti cha’a xáá xintooti este jaati jiin kañaati nuni, kañoti taii, kañoti vasa isiyo kuu te noñite ntenu tuu chinte yua kasa’o taka, xii naun ixi tikaachi, xii naun ixi ríí xii naun es kastutu kitiun yua kua kitia tuu tuu jata kuíti ini kuu tiniun yua.